Antony hilavan̈a firizidaira zen̈y; koa baka aminakà, afaka an̈anovan̈a lagilasy, an̈apitran̈a hanin̈y tsendriky lany ndraiky tsendriky mbala aloky. Abòakaio koa koa fa misy raha tianô manintsinintsy in̈y atsofotro ao <hesitation> ino koa zen̈y firidaira koa zen̈y afaka hamitran̈a iraha aseten̈a mora robaka.